Тор барои анкабут асбоби асосии зиндагист. Он бо тор тӯъмаи худро медорад ва барои худ ҷойи паноҳ месозад. Баъзе анкабутҳо бо тор ҳаракат мекунанд ва аз душман мегурезанд. Тор ба анкабут дар ёфтани ғизо ва ҳифзи амнияташ кӯмак мекунад.